Riek to intu biasa e dumpi, <hesitation> injo dumpi anua biasa ballo todo, <hesitation> punna acara pa'buntingang biasanna, tu kalomba biasa iya todo riek todo, <hesitation> ruhu-ruhu, punna tania intu ruhu-ruhu <hesitation> dumpi eja, iya injo ballona dumpi eja ya ka attahang iya do, ngisse to injo pole na anu tau a, pamminrona punna battu rijagayya na erang amminro na kanre-kanre ri ballana, ngura na ballo dumpi ejayya ka injo punna ni hajui, rie todo katarangangna, ballo toppa pole, nampa rie to injo pole campu campuranna, jari aballo i, <noise> na iya injo dumpi eja ya biasa ni haju i, punna <hesitation> na biring mi acarana tu pa'buntingang a lima ngallo seb lum acarana ni hajumi, jari injo poro riekna punna na maeng ngerang ngerang tau a riek na erang minro nganre nganre ri balla na, ni sare to'mi pamminrona dumii eja, ni sare toppa pole <hesitation> anu ruhu-ruhu, jari aballo i, na lohe intu tau mange ngai i dumpi ejayya ka <hesitation> nganu to isse iya. <hesitation> langkara to i rie toppa tu pa'buntingang biasa, atau rie toppa tu pa'jagang atau tu kalomba mange tu ngura mange na rie todo injo dumpi eja e kunjomi injo biasa <hesitation> nampa to'mi kuno nangnganre tau a, kanu rie toppa tu pa'buntingang rie toppa acara-acara mange injo do, aca-acara na rie todo dumpi eja, jari iya injo na ngai to sitanga tau a, singkamua to'ji injo <hesitation> ruhu-ruhu a pakua to'ji injo pole, iya ji injo kapang biasa bela <hesitation> iya to'ji injo kungai iya, punna dumpi dumpi na rie tu pa'buntingang do iya tisse injo ballo.